Te tuɔ̄ uku eleme amitere mbulo, tɛrɛ̄ mbalo-bi mbalo-re oku Eleme wafiima bee lolo-mbalo. Osō lolo-mbalo ukacha-ja nyuyu njira-oh yuyu ɛ̄gbaaoh we kɔ̄u ɛchuū looh, ntōwa kɔ̄u ɛchuu werū odosebɛ̄ orre ocha nloyo we ochu okofē ochu demanu ke gera-oh re leenu we woka-abo-nsa ntowa orre-we odose urū ewaramu-u woka-uramu chu dema nukuu wuso sa-firi oso con̄sa nlōrobone owaso. Teme ame redori etamo refir-muru be atasii nto-wa chu ɛnu-kenu woso lolo-mbolo wee reka daa we ka wobi we ka ɛra ofima-oso den re-obereye redoreē mbalo akroeye sugu odose sei oka se koo nsogu wey ka, dosebe a-oh ɛloo we car chu muu weso tibote we caa ɛiibo weka webo nsa termoo a uri we ka chuu sogu uri-so tesogu-yu abinee we ka chuu mbouyo tede we loyio-so chun ɛ̄chinyā loyi Wo kā kori lō sō woka wen sō bōō. woka gwaii dānā weh doso bāi Ō sēō sō chīī. sabe kpēren re nu sō rōr ō kparan Ngburu sebe kpāra obā chi dōbō nu re ō kparan ū ū nu kparan wōsō. dama doso chii. wārā jāā damā tite wēh ka ju gwaii Nsogun yo tō wa gwaii wēh wākā chii dama jire somo rō bi ri kāā obe kpara-yōrō ōr kparan obo-kpi-na dāmā ben j̄ira re oku Elene domā ri mba lo yeni woka olu Nen sō wara mu-bo san woka do re bine dai lōō wēn kofe ru da lo gōurō. to wa dā lo wi balo abini osō nu yō odose chuwey sogun re wai gwaii tite be chuchu wen bāite loī woka u ra oso wey mbolo bare bīnī weh kāā dala tite kīken. den Nara balo ka Eleme na bāē mbālo aden kpon. Ō dose chui aden kpon yoni weh kā fa weh ka ē ār bo Nsa weka ū ree bīnī ka chu Nbon woka in tite ra dēn-kpon weh ka kun to wa kun aden kpon you bini woka wen nor ru Kuu nnoo binee we ogbosi adekpoo a kpor-fii woka chu nmo ɛhi bo nsa be chuu njira weso chuu demanu we te mbalo auri bine ka daa nlōri-oh ntewa ada nlor̄-oh, saa afii oka kura ade kpoo-oh, ochuchu we so sogu, owa obor nsogu rewa seē we ka chu pi-oso sa regbara we sogu so oka-kara ju oligbo pi-so saa wa mora nsaa ukorr saa oligbo njire we ukorr do an oga fu weri so thee be mbalo re-oku eleme demanja then towe teri mbalo aden kpoo-oh kara ya kɔ̄ agita osun abere bera nsii nyor retoto kɔ̄ mbalo abire mben ayna bitna gita abe bira nsi and saa bi rewa ɛfima-oh re binasi redema nja re dema nja wa afii-nu redema nja as mbalo rebi tere ba ka mbal bi mbalo oka eleme rekara dorsi ɛbo eeri kɔ̄ uɛɛ abire kasa reaar ade kpoo eraa ntewa aja adenkpoo oka jasi aā ta mi mmasa ju re ān adenkpon re ē bo nsa. we ka we mu so wa ko doma adenkpon. bera kārā bey wosu wo ka chu chuichui oso mbālō adenkpon. mbalo bare bīnī tīmi ā reni re mghe ka mo oka mōr gōn. so kon bie mbia gon wo wen wen so mbalo adenkpon. mbalo adenkpon afiā re dai ma-jā. mbalo adenkpon baī akāā mbalo ochuichui